Siisee suboo niŋ i be a tabi la, i ka tuloo taa le i ye a ke a kono, i ye a tabi. I ka a ke tiyoo fanaŋ kono le. I ye a tabi. Niŋ i ko a ye diiyaa. Bari wo koolaa niŋ i ko, jii sumaa jamaa jamaa i buka a ke wo kono. Jio kono i buka a ke wo kono. Mee i ka a ke tuloo kono le a ye a tabi a ye moo, i ye a domo aniŋ tiyoo fanaŋ i ka a ke wo fanaŋ kono le i ye a domo.